Buparé baan irégmé nicaméné bo boomé wa gsabadoor gatintiiŋ gaan umiré éni ikano go guya nétaam. Injé gaparé gagu gakiliya go nirégmé nicaméné. Éni may puto nugo, éni bu bucé buparé bun kiri uŋaar tahé épantalong yatintiiŋ siin gajuho, gajuho gaan umiré sijahoor jahoor siin épantulong yayu. Baré waaf wan umiré wa jahorut do wo injé icéménut. Éni ujoow bu gaparé, uparé buparé baan umiré ba tintiiŋ éni aan aŋowi nakontaan jambi kaan gaŋay. Yo écimé injé buparé baan irégmé nisolahé gasabadoor ga tintiiŋ, épantulong ya tintiiŋ siin gajuho gaan umiré sijahoor jahoor do.